Ama takgalhin tu pala kgosnun kawau maski limin xtakuk ama kawa kawayu pus makgosni xtakuk makgat xla kgosnun tsama kawayu chono ama burro, pus na kgosnun ama <noise> chiche, kgosnun ama tsiy pus na kgosnun mistun na kgosnun uno xa tu lakgasiyu an ama pato lakgasiyu xa tlawan porque lha laklhman xla makaan xtantun cho no ama kgayan <noise> na- na lakgasiyu xa tlawan chono ama chaan porque laksina xa chaan lha- l lakgasiyo taan